لعبة الدودة، لان لعبة الدودة هي لعبة كلاسيكية وفيها هلبا ذكريات يعني نحب نلعبها لعبة الدوده هيدى يعني لعبة هي اللعبة ساهلة واللعبة يعني ما فيهاش يعني تعقيد بس تحرك الدودة وتاكل الاكل بتاعها وخلاص يعني تمت ما فيهاش يعني هلبا تعقيد تصير الالعاب اللي توها جاعدة هي هلبا معقدة يعني عكس لعبة الدودة